Ŋun yo cellal non. Yaade so yiiltoyaade e waɗde kulle kuurɗe <hesitation> tinnoɗaa njahaa njiiltoyoɗaa. Ɗun woni jon kaa banngal dillinde terɗe muuɗun. <hesitation> Ɗun faabotoo ko naayii banngal cellal ngal kaa. Yoga duu ana wiya ɗun coftal ɓalli.